E núu jná e fá’tá’ e dxó e re kiéra e la jó’ e li dxó my ñíra e <hesitation> la ku dsa i jäa my láa jiama jnáá re fáá’ra e my la wee náá’ my güii re fáá’ra, fá’ta e dxó e re kiera, e re ï’ra jmýy zanahoria e fá’tá’ e re lɇ jmýy’ ejö e bi dxó e re ïïra fá’ta’ la’ re lɇ ló tá’ dsa jiaro’ maa xi á’ kie’ ba jö kí dxó ba my ñín jɇɇ kié’ dxó ba jná lɇ kiää ú ki ma li jáána ro’ juá’no e my ï’n ba re fá’ra ki kö táá’ dse iáá mý ñíra re fáá’ra jö, kö tá’ kie’ dse <noise> iäá ba jö ma loi jáa ná ma li raa na, jiama jnéna ro’ la nɇ ba re lɇ.